Fii wi mbani gaɗi-ɗi rayuwi tu, ɗi duniyi cina’a, ɗin fii ci ca U’mmi, wu ndaka Umma ti ƙiLthakai, ghamana kwa khin wuyani bu wu ndaka ka Umma dai, ko tsuwari ba wu haliya, wu C’ighi wu hali ghiii ai yau nʒalthinʒalthin dai wu ndab ghii vyusi ɗi tsuwara wa ʒha ɗi tsuwai ghingi wa ƙilla subana, subana yaba P’awi ya ɗawu murnana, yaɓa ae fi Juɓɓun raa ba hyi Vurɗi Ibrahin, taba ta ƙilla Subana fakau, ahh mun gwan ghi ndakau, gyamuna ɗa kuʒa ghiya ya munɗa naha, mun gwan mun ɗawi, mun ɗawi murni vurɗakasi, bu hyi Vurɗayi ɗi jibbu raa. Fi wi mbani ga di – diɗi rayuwi tu ɗi dumiyi cina’a, ɗin fici ca U’mmi, wu ndaka U’mma ti ƙiLthakai, wa kwa khin wuyani bu wu ndaka U’mma dai ko tsuwari ba wu haliya, wu cighi wu hali i- wi wi yan nʒakhi nʒakhin dai ghii wu ndaka vusi ɗi tsuwara: wa Vya ɗi tsuwara ghingin wa ƙila Subana, suban yaba P’a’wi ya dawu murnana, yaɗa ei- ei fi juɓɓur raa ɓa hyi Vurɗi Ibrahim, taba ta cila subana ya fakau aa, mun gwan ghi ndaku, gya muna da kuʒa muna naha mun gwan mun ɗawi murna fa- Vurɗakasi be bu hyi Vurɗyi jibbun raa. Wa biyi sisai, wu ndaka ba khiya ndangai wa fai kuwai, wa khiya ndangai, wa ʒha ɗighau kuwai, wa buyana Shivin mbana wa Vya ɗahyi, wa biya shiru ʒuwai wa Vya ɗahyi wa biya labasana, wa ɓuya Labasana, sa wa kakhina wa kalthina, wa kalthina, sai wa Vya ɗighan ta shimuna, a tauta a bauta a kauta, a kauta, sai wa biya tsuwara wa Vya ɗahyi tsurari dai buwi bu wi sini a ndaka tikhina hym cini ca yisi yisai wa Vya, sai wa fala, wa U’mma ti cighakhi kuwai, ba a ngwaliya Ci vuwiLtha, sai wa Khiya Yisi yisi ci wi wu Puc’i ɗi--- patana wuti, wa khiltha, sai wa biya tsuwara, wa Vyau, wo- wa- wa- wa- wa reguuʒa, ghingin ghan wa P’a zikhiyi ɗahyi wa C’uu busakhiʒa, wa busiLthi, ba ci basiLthi kwas kwas, wu kwasiLthi sosai ci kwasiLtha Yauwa, Sai wa Khiyau wa Vyuʒi ɗahyi, wa vyi ɗahyi ta tsuwari ɗi kuwi ɗi dangai, sai wa U’mma ti cighathi kuwi wa U’mma fi Cighakhi kuwi wa ‘mma ti Cighakhi kuwi, sai waɗa khiya en- en en yani bu- bu- bu kwai.